<hesitation> Raha hoe ahidiny aminà tilikambo ambony be zany zaho, de fomba fagnansovako vonjy an, raha misy briquet aminahy de ampirehetako afo, mampirehitra afo zaho de zegny misy mahita de igny am'zegny antognin'olona, de zegny fomba rahako, de raha sy araha moa zany zaho de misaoty avy ambony tilikambo de zay zany mombako.